<hesitation> Kôfa mare ny isa efatra. <hesitation> Kô mieritreritry isa efatra izen̈y za midika isa feno zay aroy e in-droe avy eo amizay ambina efatry edy tônga anaty jerinakà koa kôfa maren̈y zey.